Me ɖu akumɛ fifi dzɛ tro lo. Ne eya- aho eɖu akumɛ kuɖo gbɔma deshi. Ne eya ɖa akumɛa, a do dzoa a tsɔ zɛa ɖe dzoa dzi a kɔ tsi ɖe me. A nɔ dzoa te- ne etsia vea, a ƒo adã nɛ. Eya kɔ-e- a ƒo adã nɛ tsɔ ɖe nu, avi nɔ fiɔfiɔ. Ne efiɔ nyuiɖe kpoa eya va kɔ wɔa ɖe me a ɖa akumɛ. Ne me ɖa akumɛ me trɔ ɖa gboma ye me ɖu gboma deshi. Gbɔma ya do dekua dzo dzi, a to dekua, a to dekua, a trɔ tsɔ-a sɛ, a trɔ tsɔ ɖe dzoa dzi. Ne etsɔ l dzoa dzia ya fiɔ nyuiɖe ya tsu ebese ya kɔɖe me, a kɔ lãvi etɔa ɖo me, a tsɔ nua de nu nɛ, a de dze ku kibu o. Ne enyoa, eya kɔ nua ɖe me. Ne efiɔ nyuiɖe kpoa eya va tsɔ gboma ke fiɔ tsi sã a trɔ tsɔ kɔɖe me. Ne etsɔ kɔɖe mea, eya blui, a ɖɔe se kpɔɖa be na ɖe anyɔme, ne enyo kpoa a tsɔ ɖo, vɔa ne enyi be na wo ŋtɔ ma dɛ kuɖo deku deshi wa, ya tɛ dɛ kuɖo desi. Ya ƒle tsimatsi ku etɔo a wɔ agbã ŋu be ya wɔ ŋugbagba a nɛ etsi viɖe kpoa a kɔ nuɔa ɖe me eya sɔ gboma sɔ kɔɖe me.